Барои ман садои паррандагон рамзи зиндагии нав, хушбахтӣ ва табиат аст. Овозҳои болопӯшон мисли навозиши мусиқӣ гӯё боғи гулзорро зинда мекунанд ва субҳи тоза ва пурэнерҷиро ба ёд меоранд. Ин садо маро ба ёди оромӣ, осоиштагӣ ва пайвастагӣ бо табиат мебарад.